Kuajt jon ma t'mdhej, ma t'shpejtë edhe ma energjik edhe janë të përshtatshëm për gara edhe aktivitete tjera. Gomartë janë ma t'vegjël, ma të ngadalshëm edhe e kanë nji qëndrim ma t'qetë. Ata njifen për kokfortsinë e tyne edhe për aftësinë me menu n'mënyrë të pavarun. Veshtë e gomarve janë ma t'mdhej edhe kjo i ndihmon me ndëgju ma mirë.